leddi peru ni hanndi ma leddi on de ɗo mari nyaamndu soosay bo di ɗo mari himɓe soosay. Kala nyaamndu ɓe nyaamata pat a woodi iri himɓe nyaamata irin nyaamndu may ha pelle may, ɓe nyaama maaloori soosay, ɓe ɗon nyaama albasa, ɓe ɗon nyaama salat be karas, ɓe ɗon bo mari liɗɗi, ɓe ɗon mari kusel, kusel na'i, ɓe ɗon bo nyaama kusel alade.